كنفضل الاحترام على الحب لانه الاحترام كيولد التقدير و كيولد المحبة و الود و العلاقة كتستمر اطول مدة ممكنة كيكون واحد التفاهم واحد الانسجام كيكون احترام بين الاشخاص و تيقدرو بعضياتهم و كتدوم العشرة اما الحب بحدو بدون احترام فلا يساوي شيئا و دغيا كينتاهي